Ny voankazo ndreky legioma tsy dia matetika foita, le tsika matetika foita fô ohatra tsy de misy aminay, ohatra hoe: betterave, ohatra hoe choux fleurs; amin'ny voankazo: ohatra paoma, ohatra hoe pasteky reny zany tsy dia misy aminay